Merola kei ku kimaan la payangka payangka wi noku siniwo kula sandiri jadi rinampah ku minake laleina munte lina keran ku marisa wo wineangku ke kuniren tanu ni kei kei wia tou danou sama woku sera pilane tuah mbayang bumbu maanan dapur se itu toro we beewaya yang pokokda te wuras maintu lakerum bumbu winie wetaan rei menanam muras rei sedap pila ne tuah ni tu mou ku mekan tadis tadi sore kayo ku rapam beren no niin ne nou noup <hesitation> lakuman kaa pilane tinoro kina toru tim <hesitation> kina toroan simiwo memang ku oki pe memang paturu none tuah sako mesi siwo sera wayam bumbu niin pawe jadi tanu mo sesusu wian tare pinila kula tadi kukiman minaka wesu kaans taruma kase